Chileenii ishinen sagale ishian biririni sagalum akaa inamaa spanitii iyoo inamaa dhunga khadhibia sagale ishia ghudio ammo fonn Kaa bahariathi fonn Kaa horiathi iyoo matunda thanen lila nyatiye ammo sagale ishia thaa bekhen pastel the chokion yedheni wonsun fonn khaaba inpanadals sopapiller yedheni isuuni nganganumaa wonkan pand pinith iyoo kazuelaaa